שخصיה תאריכיה לי כנת מוג'ב ביהא היא מאלקום אקס חית כאן רמז שג'אעה ואלקוה פ־נצל מן אג'ל אלחוקוק ואלחוריה ומא ח'لاش אלצעובאת תוקּפו, כאלאם דיאלו כאן מבאשֵר ואוצח וכיהפז נאס יוקּפו עלא חקהם ויאתאלבו בּ־אלעדאלה, והוא מולהם חית עלמנא כיפאש נקונו צדקין מע נפסנא ונקאתלו מן אג'ל קִיּמנה ומבאדינא בלא ח'וף.